Na ko kuili xá'a, nraton kuili no xhin familia no, iin vecino no, ná kan ngua no'o na kan nguili nruté da'a ní xhiko né'e alma ñóo tuku, teno xanikan xa'a ininró nruté, danii yiko nexhi tú pero nguenaxi familia na ki natú'u, ña tu kanitana xí, familia ná kuini va'a familia xakana nre ñaxhi, pero nike dakaxuuna te kuan kuanxi.